Te nu kakúura kue’e saayu, kue’e xini, nuu kakura te ujun este kajantukuna inn yuku jaa nani <hesitation> ¿naun nani yuku yua? Inn yuku jaa kaka yuku kijii, yuku yua kaajatukuna ini yucha tee ujun kaii kantikona este ka kaa xiijiina yua te kaa sa’aba este ínn tau kajii se’ena chii sua mani tuu na na chaa este jaa ni kastua’a yua ioo te este mani ve’e ni ve’e jaa ioo ve’e, ni kasana moni yuku mani yua kajii jena’a.